<hesitation> nkum nkom boh anoh anoh ohia moshi nmeshiga nmati mati but nbeziga ikerike aba ishiga ikerike ogene ohu ngwere ngara otu kpa eyi here ehere herereheue iche nu oza bujo emeli ngwere kam nme nuru ogbara asor or ah ikereku zi nmo chila omu-sh omakwishiem yah nha chineke nganu keh ibiahana agwuzi agwu nhu hoh gora izeh omah aga owah owah le omah nhe owah ne ku but agruu neh zeh zeh ma mah gaze owuna anoh ibeh-a keh ogoh gburi nkeyeka ogbushira obukala nhe ojor meh bu otu kpuya-ali onoh ku na-ali nmati mati noh okwo na-ali nmati-mati nmati-mati noh koro nmati-mati owere odoh kwedu owu nanya ohukwala and hekan gbuila sogam orhiosia and nmaka nhekam mohuru nchelem nu anuh kam nu gba asor carry agwu oda nhemeji gba asor kari-a obu nha kem kenu kobula oyor gwuriri-a gbu-a ri nihinu oye-a oyezi rikeh Imaka asor ah a chineke ngaru keh.